<hesitation> En Amerika zao misy Canada, Bresil, Colombie, Paraguay, Cuba, <hesitation> <noise> Mexique de Etats Unis, <noise> à France ndraiky edy e misy e, <hesitation> en Europe ndraiky edy misy oe France e, Royaume uni, Italie, Allemagne, Suisse, Norovége <hesitation> ya <noise> en Afrique ndraiky edy e misy e misy Maroc e, Senegal, Rwanda <hesitation> Zimbabwe, Ghana, Madagascar, <noise> en Azia ndraiky edy misy Chine, Japon, Corrée, <hesitation> Russie de Indonésie <noise> de <hesitation> misy koa o Australie o sy Nouvelle Zellande.